Ngaartam wonde neɗɗo ganndaaɗo ko kala ko ndaartuɗa ine weeɓi heɓde. Ngati yimɓe ine nganndu ma. Heewɓe ina njiɗ ma. <hesitation> Caɗeele mun noon ko yimɓe jikkata to, e to ngonɗa to, a yettaaki tawetee a yettaaki toon. Yimɓe cikka ko aɗa jogii jawdi. Malla yimɓe mbaɗma geɗe muusɗe malla hay galle ma hoore mum ni. Yimɓe ƴatto galle malla hono mun e hono mun en.